Isa manomboka <hesitation> manonga zen̈y manomboka man̈ampôn̈o amin̈'ny aotra, raiky, aroe, telo, efatra, dimy, tsôta, fito fito, valo, sivy, folo, folo raiky ambiny, folo aroe ambiny, folo telo ambiny, folo efatra amby, folo dimy amby, folo tsôta amby.